ଜଦୀ ଆପନା ଏକ ଶବ୍ଟା ହଵା ପାଇଂ ଫ୍ରାଂଶ କୋ ପରୁଜାଟୋ କା ଭାଵେ। ଜାଓ ସଂତିତେ ଭୀ ଆପନା ସୂଟକେଶ ରେ କୌନା ପୈକେଜ୍ଜ କରେଂ ଫ୍ରାଂଶ। ପାଇଂ ଆପନା ନେମିଲାଲେ କେ ତାଜୀ ନେଶର କୋ ରେଖୋ ପୈକ କରନ ଥୀ। ସହଜଵ ଏବଂଗ ଅଭୀ ଜାତେ ହୋ ପସାକୋ ଫ୍ରାଂଶ ଟେକ ଫୈସ୍ଟ ସୋନୋ ତେଲ। ଦେଖୋ ତୋ ଅପନୋ ଅଲଗା ଜୈକେଟ ଥୌଂଡର ଆଚୀ ପାଇଂ ଡେଲିଯା ପେଂସ। ଟୂଟ ବ୍ରସ ଟୂଟଫେସ ଇତ୍ତା ଦୀ କ୍ଯାଂଗେ ସୂର୍ଚ <hesitation> କୈମରାଈ।